Waaba orenda kunaaba engaro, oine kunaa kukwata esaabuuni, okaronda amiizi, okanaaba engaro, okamanya ngu waazinaaba gye, waaziyonjagye zaabonera zaatukura reero ozitiiremu akasaabuuni. Waamara okaronda akatambaara kanyiriire okeesiimuura okamanya ngu engaro zaayoma tiziineho miizi goona waaza kukwata aha kintu toineho burofa bwona kwetangira obwo bugwire.